Har doim shu ruhda qolishingizni va shu kuch bilan ishlashingizni tilab qolaman. Chunki bu biz uchun juda ham muhim va siz kelajakda judayam katta insonlar bo'lishingizga yetishingizga ishonchim komil.